<noise> Eka! <noise> Ama ay atoy <noise> fa mitady <noise> vahaola <noise> hanasoavagne <noise> raha <noise> avarotrio. <noise> Fe misaotry <noise> anareo <noise> avao z <noise> any mba nivola <noise> ty tsy mety <noise> ahafanay <noise> manasoa <noise> azy! <noise> Misoatra tompoko! <noise>